Uju kabaya pake gia ge ngone oro kabaya ma faja rasi ngone tono ena so japu se rinso, rai ngone oro bundur la ngone bundur ene sado koroho rai ngone ciwa ena toma ake koroho alumoi, bolo alulofo, bolo alurange, sado ena na magabu ge sira rasi rai ge ngone fri ena la ena ma ake ge hotu, angge rai ngone dide toma dide dide la sodahe wange la ena hotu, ena hotu rai rasi ngone hoi ena toma dide dide ge.